Azafady roahe, <shushes> diso koa ñy pilasy ñipetrahako toy, hondy va lahy sezanao raha toy io, hh la azafady bevata roe rañandria fa <shushes> tsy fahaizandraha ñahay, ingo rolahy pilasinao fa ilàko lahy ñy pilasy misy ahy fa zaho tsy nahay raha, ondy raha toy io ñanao ñy pilasy, aa la miala tsiny bevata roe rañandria fa ñy tsy fahaizandraha ngahy toy ka la nifitaky avao aho. <shushes>